Jii mayo suni ntasa sa’ayo, ntasa kootoyo mayo, ntasa sa’ayo sua sa’ayo, ya ma sa’ayo, ya’a chii tu iova’a ya’a sa’ayo te ya’a kuu ja va’a sa’ayo te kuu, kuu te nuu tuu suni chii, sa’ayo ya yua sa’ayo te ma kuu chii te vasa kuniyo ja kootoyo mayo pero nu tuu ku nu tu xii ntee íín ta’ayo pero masa’aru sua chii tuo, tu va ioo ja sa’aro te sua sa’arote yua te kuu kuuro ín kuu va’aro te nu tuu nu ma sa’aro jaa sa’a mayo modo mayo te ma kuu ja koo va’aro jaa sa’a sua stívíro mayo te nuu kuniro ja va’a kito ichi va’a te sua’a saro, ka’atu nayiun jio te kuu te nu ma kuantatuyo ja ka’a nayiun te ma kuu suni.